أنا نفظل كوني كحاجتي بحد و نبدأ متحمسه و كل شئ أراني كي نبدأ نتكلم بال هو بال حتى بالتليفون نجم معناتا نواجه أنا نديمه نصيه ااااا نتشجع أكثر نبدأ نكتب نكتب نكتب ننننفرررغ إلي في قلبي و إلي في غلي الكل خاطرني نخاف من الهاتفيا ساعات نحترم و نحشم.